Kalue pipe. kalu pipe ma. kalue malam mema. kalue keu. keu ya ka pokoknya ikeliaran ama lala numa pipe ma. pipe lakue mama sika lakue. kalue, kalau pipe keu. keu pea laku mintudo kalu mintudo pea kalu sika ma riana lai iyehiyi ikolo ilawa. lawa pea laku ikolo. ikolo rea nala ikeu amala hihi nusu ama duma baru lawa. lawa ama duma riana lai ite natudo paniko ilawa. lawame tapi kalu pipe ma kalue iye keu. keu pea iye keu. keu pea laku ami tudo. keu. keu pia laku ami tudo ama musia re hidup mai dumai ina teras mapi tapi kalu yeee mamae sika ma ilawa. lawa pea. ilawa. lawa amae seng haari amae dumai hisiuri kalu ikolo ma laku iteja pati tantudo paniko ilawa. lawa laku ikolo niko me tapi kalu pipe ma taha pipe ma laku imintudo. Kalu lawa. lawa ma ma au useniko lae nume. lae nume kang kaluee ihiee iida laku lawa. lawa ma ikeue nikoe inaee iyee ikaya laku hanau wane ike iya wanau niko lain numee haam anau pea kalu ite pea reia kang kalu iyee paneka kali iyee hihii iyee lawa. lawa laku paneka ina iyee mama iaunae panola kang laku ite uwe heia ite euwe seme. ite euwe hihi. ite euwe udia niko lae nume la supaya kapanola mampe popea ilsi keduke. ilai pea hiniko hanawa. hanawa pea kalu ite. ite hipea kalu ipanola keduke ite hipea ite hunua pea iledi keduke. Jadi tai bisa itenan tudo, panikoe ilai salado. ria niko paniko lihai nuhua ri iniko me jadi ilai kang ikalain nikome jadiituna hanawa pea kalu tantudo pea ragu keu. keu ragu pea ragu utahiapaniko kalu ilai teye hate ila ria te hati ria ragu pea ragu eta laai